عايشة حياة جيدة يعني إنك تحقق توازن بين جوانب حياتك المختلفة، مثل الصحة والسعادة والنجاح، يعني تعتني بنفسك وبصحتك وتحقق أهدافك الشخصية والمهنية، و كمان تكون محاط بأشخاص إيجابيين يدعمونك، الحياة الجيدة تشمل الإستمتاع بالحظات الصغيرة، مثل قضاء وقت مع العائلة والاصدقاء، وممارسة الهويات اللي تحبها.